Fomba fipasoha, fipasia patalo: alà patalo iny atao ambony latabatry eo. Alanao amizay fera iny, ampanarahanao patalo iny, atindritindrinao azy eo, de lafa hitanao amizay tsy- fera iny fa mafana, lafa hitanao amizay i fa tsy miforoporotsy, ah vita zay, fa fa milamy zay fa vita pasy.